Hüvvä ello elläq ilma määntsidegi välläkutsildaq? Ei usuq, et tuu võimalik um. No piät iks väega sääne, noh, kuis üteldäq, ikäv inemine olõma, et mõistaq niimuudu elläq, et määntsitki välläkutsit eloh olõ-õiq.